والله افضل نصيحة واحد انطاني هي كلي اعتمدي على نفسج لا تعتمدين على غيرج ولا تثقين بأحد لان هاي الدنيا ما مضمونة وفعلا يعني اكثر من مرة انصدم فانه اكثر نصيحة فادتني انه ما اثق بأحد